Uudhila, uudhila ohawu tungu oma- oma- omagumbo giili, ongashi ike nawo wiili, opena uudhila mbwiya hawu tungu iimbamba yilipo ongonga, poopena uudhila mbwiya hawu tungu iimbamba sha- sha ike katulapo uumwidhi pokano, nenge pomusati opuwo tsho itshili nawa nga, po opena uudhila mbwiya hawu tungu neembale, otuna uudhila pamaludhi tuna uudhila ngaashi onguti, tuna thiithika, tuna tuna tuna okadhila haka kaka liwa haka, <hesitation> tuna okadhila haka kaka liwa, otuna uudhila owundji lela, tuna nathiithika, nanamungwangwa, otuna uudhila, uudhila ne ohawu tu ngiini, opuna okadhilahano hakali iilya ha, hono ohaka tungu neembale, okadhila ha okatshunga, ohaka tungu neembale, ohaka tungu uunene noho kondungu homusati, ohaka kutha ne okambale kamwe taka kutha ne okambale nenge taka ka toola uumbale wako pevi mbu kaadha pevi ko taka hi, taka ka tunga, uunene ohaka dhingolokitha ike kondungu hoka tayi komusati, kondungu lela hwii, okamusati shike shike shikeeee keendjelela ngiya, kootaka tungu ne taka tsikile ngiya kafa ike taka, taka tamekeike ngiya, owamona omuntu shi hatungu otshimbale, nako otsho naana haka tameke ike ambala ngaa, taka tulako okambale kako kotango sha ka tulako okambale kako kotango taka ende ngaa taka gwe dhako okatiyali, takeya takeya ngula shito keendapo otwaadha nale okambamba Kafa nale kaninga oka ngonga ngii, shono okadhila nee ha okatshunga, shaa ne kamana ngano ohaka katala ne nande uufufu weendjushwa nenge omafufu gaantu, nenge omatalashe ngeya ga kulupa nale gee kelwashi, taka tulameni, shaa ne katula meni mono okaningila kutya nande okaka valelamo ngenge oka kiintu, omahi gako itaga ningi tsha ngenge omvula otayi loko. opeli nale nawa nawa, pomaa mpeya otapu ningi nenge uupyu ngeenge taka lala, uutalashe mbono otawu otawu otawu gandja uupyu ngeenge taka lala, otuna onguti, onguti ohahi yala ngiini. onguti ihahi yala neembale, ohahi kutha uuti, uuti mbu uutshona, nuumwidhi ngaa wumwe ngaa maala kashishi omwiidhi keshe, onguti ohahi ohahi longitha uuti, tahi kutha uuti tahihi pokano nenge ngoo pomusati maala olundji ohadhi valele pomano, shaa ne hahi pomano mpono ohahi kongo ne eshala, eshal lyafa ike lya longekidhwa ngi, eshala lela lya- lya lyuukilila, tahi tulapo ne uuti tahi tshindjanekwa tawu tshindjanekwa, puuti mpono ne, ohawu kala wathita nawa nawa. nande oha valelapo nge onkiintu, omahi gaho itaga gupo aye, opo ne hahi valele, ho ohahi valele pooma pwathita, thimbo limwe otweendepo nopeno tahi tukapo nde mboli opo ha valela ndee ito mono kutya opo ha valela ka, se otuna namungwangwa Namungwangwa okadhila kamwe, okadhila kamwe, okuku oyaza nookuli taati namungwangwa iha liwa, okadhila hono namungwangwa ohaka kutha uumwidhi mbwiyaka lela uupu, mbu uupu mbwi, shaashi nako okelipo okatshona, ohaka kutha ne uumwidhi mbu uupu, nuufufu nuutshike. taka kutha ne nde taka hi pokano, ohawu valele ike puuno ambala, taka hi pokano mpoka taka tulapo okambamba kako, oka mbamba kako ihaka kala keli mongonga ngaashi okadhila heya hakali iilya, hmmh, okambamba kanamungwangwa ohaka kala ike pokano pwathita, ohaka kala ne kathita ko okatsha uumwidhi wapitako wapitako, namungwangwa ngono oha, moka mbamba ke meni mwiya shaa mana okutunga ne akutha okalozi ke kamwe nenge uwali, namungwangwa ngono ohaka kutha ne uunima we mbu wuli uupu ngaashi uukumbatha. uunima mbwiya wuu fulafula womomakumbatha womiikusinga, owo ne taka tulameni ne, shaa ne ewu tula meni, namungwangwa ngono ota tameke ne okulala, mokambamba mono ohaya lala mo ne oyendji, iha lala moike gumwe ka, ohaala lamo ne oyendji nguu siku, <hesitation> uudhila mbono ne ohawu valelemo ne muumbamba wawo mo, she ne kavalelemo opo ne taka tameke ne oku kalamo, esiku ndi pwa lala okakiintu pwalala okalumentu, otsho ne uumbamba wuudhila hawu tungwa nga.